Bha egbeh ajenana ja gwo aka ra bhanor oso ze nta ra kpere onor hotere obhazi ozama hotere kwemanire ora onor so far okpene onor dudu safa hotere obhazi a kpene anyi onor gwen jene, bheven baka bhera bha roso a'zoi manire bhehara hara onaru agwo sa nu bha hotere obhazi asa ye ntorovoi a'ofefio ovoi afi ono dudu efi ovoi ana bheven ba bhebhana bho ovoi ana bhoja obhazi rofem hamare pebho ora egbe ara jani jani ero na rofem run deme ne kasen kasen ntagwo aka totobha hotere obhazi ara onordudu aka na onodudu oyen moven fa gwo aye bha hotere obhazio aka ana onodudu oze esasa sa he ku bha hotere obtere obhazi ora etoma edor, hotere obhazi ora obhazi amena mene. Egbe ajenana ja doese ke na hotere obha zi sayen rofem sa rodama damo bhoven o'fen egba jere sunhani a ku bhausa obhazi onaru egba jenana sa do eku ntarofem ro dam dor sora hotere obhazi ador ehere huomo ebhabhana rofem ha rodo mma da rodemene dor kasen onary onor agwenana bha egbe jenere gwa rofem ro demademene ora hotere obhazi ere humo ehubhara domene. Egbe ja ra humor gwan agwo ajibho ara hum kpansi gwemmo, nta gwo ara nu ara etah orom ntagwo ara nu ara orom agwo bha dom nta gwo ara nu ara orom agwo bho don nta gwo ara ze a'otabhor, nta gwo ara ze a'humor hobo a'hotom akwo bhovevene fa gwo akana bha kpaizuma adon asonta ra hom i wum a'bhoven a'osi nta gwo ara hon rag wa jaraha kor mmana bhoven a'osi mma bhodam, mmoja evba evi ora ara ha ji don a'ose bhanta oja omamai ora bhe ven bado ehereka bhanor.